Pade do mari boggi, be babal watugo kosde. nder mai do diggi ngam to goddo wati kosde ta nauna. les pade bo, do saati ngam to god, <hesitation> to, ta goddo dampa jamde ko nastata kosde mako tufa mo nauna mo ha nder kosde mako.